د لنډې کیسې لیکلو لپاره، موضوع یا مفکوره پیدا کړئ. د یو یا دوه اصلي کرکټرونو ټاکل مهم دي. لومړی باید کیسه له یو قوي پېل سره شروع شي. منځ کې ستونزه یا شخړه رامنځته کړئ چې لوستونکی جذب کړي.